Raha ny fantatro a, ny alika dia mila fampiasan-tena indroa isan'andro farahakeliny: maraina entina mihazakazaka izy de ny hariva izy a m- entina manao balady.